Wak kol arak al, wok ep usrai onep sa ep baran rak mo na i lalaes jsrrai an ting onep lakman anuk, ep i tik ep baran a ol kawas o on ep lakman ap ol re na i lalaes laulau kol ep wakim. No aol an kating onep lakman nagsin, ap ol <noise> reh itik ep lakman ading na, sasarai kol ep wakim aging gua. Ep wakin itik ep animal na ep lalaes in. <hesitation> Matol ting na mato malik nuki na mato malik an kasai kawas lonep buibui o lonlau, met rere song dit bel dit rere morot, barsan momol u ap ol toloi ma dit rere mamam amatol. Na met el tur ting an bakbak ap diat el kamkam matol sur. Matol kapsur dit. Dit kep matol larma ep tarai kon maman on dit. Dit el malik tur ap tut el lalaes pas matol ap matomalik tikin kon stat kapsur dit kasai wot lakan palder bel u nap ol toloi pasi. Na mah met ki nangnang sur kanak el lilir, ting na i lilir sou gau me't el stat kapsuri ap atl kapsuri lar matol ki tasimon na ki lilir pirim ning kel pung ma ning. Diat kel stat ningan diat kel malik kutus ting ria diat el alari ap na el lilir pirim ning el pung sel ning larep liman soi an mung ipo'tpo't ap ne ep barsan momol saloh u ap ol toloi a e mading na i sirok ep kapteken ep iai or wakring emp iai i el rubati, ap el lan. Itik ep baran na et lalaes ap met saloh met kirak a sur to kirai rop met el mamam an main. Lar me't ki re nak itik ep lalaes inep baran na me't el lalaes manin. Ningan taim me't umamat i, ningan taim ep baran sa ah kon mamam arim ma'tol. Ningan taem ke'l kesit mah an kamrisan ep malum ap na kel reh pas atol ap kel tin mah ep mamam anuh oh toh lalaes anun. Kel malik sisirok kasai wot, riuriu ep pelelen ap e't mah na me't kel re laining ap met kel tikin mah ep rup tiktik kon alari mah- lar me't ki tasim on na i aning mah kirak el stat amam mah omatol ning. Ap me't ki tasim mon laining ap- Bel matik i, ap ting na matol bel mah matol lalari mah toh deh ngas rop ning matah kel lalari lar mato tasim on nak el liu rak moh ap i saloh ep mungmungin ep taem sa na el mamam on matol. Na ona me't ki lasan ma on to mu o wei liklik anun ap me't ki lasan. Irak kel lan katah? Jiak ep muri ep is ngas rak moh ning? Me't aning gau. A to taem rop me't el toloi na ting na i lilir gau ma na el souwo't be'l unap ol toloi ting na i souwo't lau garep liman ting nai souwo't gau ipo'tpo't sai an mung, na i toloi iding ep baran ning. Kal mumukun ning el lalaes na kel malik souwo't lik. Larsa imoh, i akutkut ep balan ep tarai apu ep balam el kut sen on. Ningan taem ep balam el kut on ap ol laie. Me't itik baran na me't el rohi on me't el lailai sasakai basa- I saloh na kel malik longrai na di ki malik lai sasakai ap el malik tur. El tur ap el malik nos, ap el parai ep liman kan lon api ngek aloh ep asosong rop sah ining. Taem me't ke lalaes saloh on na me't ki lai tari larning ap bel mah el malik liu aning ga sa mah el turlik ap me'tel toloi a me't el parai kohn ngasin. Tik ep, iding ep baran ning, ep baran sen larna ep baran momol na me't rop ting lakman be'l maloh tik- na bel i lasan oniding ep baran ning ep wakin. U tasimon ep wakin, itik ep baran, mamam lilis inep baran me't rere rak suri konep mamam sa arimatol. Na me't ki malik nuktat pasep mamam sai kawas lon lau ap matoh ki an- mato malik ap bel sur ep sa, mamato man sa sur ep pastat i kon mamam sa- Larting lakman arim matol igiom laulau ko. No ol mailik an kasai kawas lon buibui ap ol tang dit, dit mamam ting an kamrisan malum, ap ol re, ningan dit el asus ap ep fanat a ding sa lon balan i loslos ati. Iding moso na me't rerak el kapsuri larep fanat adinga na kon toloi kise. Ap mato rere rak matol toloi kisi, momol ep angan saloh kaon irak sen lar ep lalaes anun. I akak mah kon mamam ap kon mamam, sisir saloh larsamaning. Manak ep baran kon mamam sa ining da di wok kon kilang liki. Wakak kho'l anep usrai anuki on iding ep baran ning ep waking na itik ep baran na kai nanat na sen na met burun tar ap ep tarai tintin omet dit warai met oni ding ep baran ning. Ep baran ning, dit warai peh ep risen ep wakin. Ep wakin a disai kawas an lon buibui an long lau. Me't ki longrai ati ap na ona me't masen me't ki re ati. Ep baran na kai tutubum me't dit ki tikai usrai arim matol ap me't ki re ma. Momolinsen iding ep karan ning, irere mamam on kai nanat. Ap isa iding ep ursai na a reliki na ting lakman ep tarai dit wo liki ning toh baran ning. Apining na misana a reh me't rak kol suri iding ep baran ning. Wakak kho'l api sah